<hesitation> Í nghe kan walk life balance tu risun tí they hí atam e meam loa tu lai nga chun. It's a fast moving world kan tík hamuak. <hesitation> Sometimes it's so sorry for us. It never sleep. Bang tí taip te xa omewe ta. Khang ka. <hesitation> Aadir per chun khoya pod na thok do ni la. Boundaries kan ne nga ya hí. Í nghe kan huam tín nga. Kan <hesitation> ngam zomong ka kan seta ngay tan nijoi. Ní kata daakar riat ka thok téi. Ní kata daakar sompan hii thok téi. De kan boundaries ka kan seta ponga. Chud. Chun. Ni kan tasawu ka kan prioritise do ni. So adir na chun walk life ka daakar sompan hii. Ní chun daakar riat well rest ka kan ne nga ya. Chun tumipé la ma kan hobby. Kan taksahi, maintain, natur, exercise la kan ngay daakar ka tang té. Chun daakar, daakar thongka productive ta. Chun tumipé la ma chun. Chud. Downtime schedule natur nita. Chun. Adir na engkim nina. In meditate na hundi ka kan siam kan. Chud. Kan walk life balance ka chud. Kan maintain théi. Maintain. Chud. Daakar riat thong. Daakar daakar som. Ní karta thok. Ní sé. Chun. Daakar riat well rest. Ní sé. Li daakar ma. <hesitation> Relax natur. Daakar kan well. Ní. <hesitation> Kantan productive théi. Healthy.